මම පුටුවක්. ඇත්තටම <hesitation> මාව <hesitation> විවිධ වර්ගයේ ද්‍රව්‍ය වලින් හදනවා. මාව ලී වලින් හදනවා. වේවැල් වලින් හදනවා. ප්ලාස්ටික් වලින් හදනවා. ඒ වගේම <hesitation> විවිධ මෝස්තර දාලත් <hesitation> මාව නිර්මාණය කරනවා. ගොඩක්ම <hesitation> වඩු කර්මාන්තයේ යෙදෙන <hesitation> අය විසින් මාව ඉතාම ලස්සනට <hesitation> නිර්මාණශීලීව <hesitation> සකස් කරනවා. ඒවා දකින ගොඩාක් සෙනඟ <hesitation> මාව මිළ දීල අරගෙන <hesitation> ගෙදර ගිහිල්ලා <hesitation> ගෙදර අලංකාරයට මාව තියනව. <hesitation> ඒ වගේම තමයි <hesitation> ගොඩාක් දෙනෙක්ට <hesitation> ඉඳ ගන්න පහසුකම් <hesitation> මම සපයනවා. හැමෝම ආසයි විවේක සුවයෙන් ඉන්න. ඉතිං ඒකට <hesitation> මම ලොකු උදව්වක් වෙනවා. සමහර අය <hesitation> මා මත ඉඳගෙන <hesitation> පොත් කියවනවා. තමන්ගේ ලැප්ටොප් පරිඝනකයේ වැඩ කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> පත්තරයක් කියවනවා. එහෙම නැත්නම් <hesitation> මා මත ඉඳගෙන <hesitation> හොඳට තේ එකක් හරි කෝපි එකක් හරි බීලා <hesitation> යම් දෙයක් කාලා <hesitation> නිදහසේ කාලය ගත කරනවා. එහෙම නැත්නම් <hesitation> අනිත් අයත් එක්ක සතුටු සාමීචියේ යෙදෙනවා.